Ël paracua, ël paracua a ie la part, la part principal al e la teila, la teila a deu esi faita ën 'na certa manera, pöi a ie l'impügnadüra, l'impügnadüra cürva o drita, pöi ël bastun, ël bastun ch'a ten sü tüt l'ambaradan e pöi a ie le le bachëtte ch'a duvertu e a seru ël paracua